So mi gañii e loo tan mi waɗan e enterepirisŋaawel pamarel yalla miɗe heɓa hen jawdi caggal mun. So wanaa ɗun, ɗii jawɗi iɗun laatoto banngal njaɓu faa njaɓu so keɓaa ɗun. So wanaa nii ngaɗɗa fuu a yiyataa nafaa mun.